لتحضير الأرز، طبعا أول شيء بيكون معانا مكونات للكوب الأرز الواحد بيكون معانا كوبين ماء ورشة ملح طبعا كيف بنسوي أول شيء بنحط الماء إلي ان يغلي بعدين <hesitation> بيكون معنا الأرز مغسول جيد ا ومنقوع شوية بعدين بضيفه للماء المغلي وبنضيف رشة الملح بنتركه شوية، بنتأكد <hesitation> هل هو <hesitation> ن -نضج ولا لأ، لمن ينضج بنصفيه من الماء المتبقي فيه وخلاص بنقدمه في أطباق وبيكون جاهز.